Ny periskôpa zany da tsy ino i io fa fitaova manamora ny fijere ny raha ambadiky ny saka amin'ny alalan'ny fanovana ny lalan'ny hazavana. <hesitation> I io koa da misy lamba fanovo- fanovana man- mitovy amin'ny miroir io izay mandefa ny hazavana <hesitation> amin'ny mpijery.